Pensu ca la prima dumanna avissi a èssiri si putemu fidàrini di sta pirsuna. Chistu picchì crìu ca la fiducia è na cosa ca necessita tempu pi esìstiri. Accussì vulissi sapiri si sta pirsuna havi lu stissu pinsamentu supra sta quistioni. L’àutra dumanna avissi a èssiri soccu cunsìdira davveru mpurtanti nta la so vita, soccu è ca lu fa arrispigghiàrisi a lu mattinu e ci duna la forza di jiri a... di jiri avanti.